باش يجيوك لحوايج مطويين بالقدا <hesitation> وأمورهم مريقلة تحط الطرف على الطرف مثلا تشد المريول تطويه على اثنين، تحط شتر ليمين الكلها تقلبو على شطر ليسار، من بعد تحط اليدين الداخل وتطويه على اثنين ولا على ثلاثة، بالنسبة للسروال ساهل تطويها على اثنين كيف كيف منبعد تكمل تطويل ديما المهم تحط الطرف على الطرف باش يجيك مستوي ويجيك مريقل.